Ah possible ve ho izy, mitombina ve ny hoe hanao fanapaha-kevitsy iombona eraky zao tontolo zao zao, eraky ze rehetra zay, amy univers rehetra? De ho zaho hoe ah tsy possible zay aloha zany fa samy mana gny ah fanapaha-kevitry ara-moraliny tsikiraidraiky aby gn'olo. Arakarakin'ny fiarahamonina nahabe anao koa io, arakaraky gny finoana nahabe anao, arakaraky gny ah zava-niainanao aby avao koa mifangaro, ahafana mampisy anizay fanaka- fanapaha-kevitry ara-moraly zay. Ka tsy hitovy mihitsy io satria samy hafa gny zavatry iaignan'olo, samy hafa gny fiavian'olo, samy hafa gny finoan'olo.